हमार घर में लगबख दस को परकास बल्ब होये छे जेकर। में से कभी कभार कोई कोई खराब हो जाये छे ऐसे तो। कभी कभार कोई कोई बल्ब महिना में भी खराब हो जाये। छे कोई कोई साल साल भर नहीं खराब होके छे कोई। कोई दुदु चार चार महिना पे खराब हो जाये छे ऐसे लगबख। साल भर में देखल जाये तो परकास बल्ब हमार पाँच को। चेंज हो जाये छे हमार घर हमके लागे छे कभी कभार आप। ऐसे हूँ परकास बल्ब चेंज कर लेवे चाये छे।